Nak buk ngeti saxai tang igai riga igai aneng pana ta sombuxan manmanux ga xaiapang ina ah ga xaiapang ina ah ta xaiapang ma tangintol lovung vogi gi- gi vogi xana aisok lovung sobuxana kain manmanux? Ok gan ini tang igaiang ga ima ngaga sinuk enaga noli tang daivung. Daivung ah naxara axamus xara xaiapang tana e lo- lo- loias gi matai ga togon xematan ngina manmanux aiu nga uneng xisang nakse bux etok laxos pana tang saivung. Go tokon xematon manmanux nga lo- lo loias xara vexanap tarai ri xisang lovung nuk vonuk sang enuk tarai maiantana kuken xaiapang aneng panaga togon ngina manmanux vo tangina of aneng gi ni voki xari aisok lovung gara naga etok pana tang daivung daivung ah lo- lo loge gan ta siva tang ngias gise siag ginang nari rikse minang pantang xalapang. Gan gi se vung nuk tarai ri rik stat tat epuk ina rik ngan. Rik ngan kula loias rik matai rik vexa ngan rik malon tana tang ias tang gan tari ina matai ga- ga- ga pataxaiani naxara tang bap xum pana xematan manmanux lo tang bung ta gan tara ina matai e xara xara malantana xara aius ina tangina aisok xara vili lo tang ias. Ta daivung riga pataxai rik rig us lo ias rik matai taxil inang lo tangina ngiai ga- ga- ga malantana ga sogsogovio vo ga maimaiuxup aro vo nari iat riga nasami pana ga siva ro xanari rik taxil mumunai erik matai. ta siva gi se ge malanatana naga xus rik stat iririk song rik tat epux ginang emalantana vo riga ga- ga vo riga po lagovo aneng lo ias navexa calapang xisang saxai tang ol na xalapang tarai lo ta daivung rig xalapang vili malantana lo kain namxai tara tong bap xara xalapang aneng pana tang daivung riga xalapong ngias lovung aiu rik ngias axalimani vogi togon matmat vogi togon so vogi sang. Daivung nreikxe xalapang ina axalimani lo kain namxai tara tong bap- bap lo siva o xetang ot la daivung ga calapang vili aiu. Malan tana gi xalapang ina xagati ta ngina pox ta ngina ngui ina tang ina ngiai negana tana ga xalapang ngani. Gi xagati gi tat ginang gia ngan gia ngan vo gia tagil ngan lo xeta ngiai ganini gi taxil ngan etan xek ina tang ngiai ang gi poxagisua egia polox. Ta aisok ina ta savung ata lovung riga uneng malan tana riga so lovung ta xuitiri gi- gi- gi- gi rik- rik- rik- rik na ngas rik nangas erik rik- rik- rik ina malan tana rik tat epux lo lovung rik- rikl ah rik ngan rik xapxapis vo rik minang lo xar lo sura lo xurunusa vo ta bap lavu rik xalapang panatang ngiai eve ga vai voga voga ga- ga- ga- ga tokon ngui ina tang ngiai. Daivung rik ken tat ginang tat putiki ta xeta xurunusa ginang lo xeta siva ina riga ngani tang tang ngial ang ga vali malan tana to ngui ina tang ngiainak xus aneng tangina ngui tangina sombucana ngiai nari nga xalapang ngan tana xematan nara xalapang tana xematan. Xaravexa xalapang tana tang daivung ne ta paturi ga paga ini ta sobux an ol malan tana tangintol tori ganini riga riga riga minang ekeng riga xalapang pana tang tang tang paspasai tari vo tang vo ta somona aisok vo somona nonolai tari vo tong vo ta somona aisok vo somona nonolai tari at rig ga minang suri rik- rik- rik mamana vung. Rik pasal ina rik malan tana rik laonomi vo rik la latapunaxi ta so ta so riga malan tana rik laonomi vo rik la latapunaxi ta so ta so riga malan tana rik- rik- rik mamana vung. Rik pasal ina rik malan tana rik laonomi vo rik la latapunaxi ta so- ta so riga malana ga minang lo lanaxari tangintol ina rik- rik- rik aigokani o rik voki. Ara nagasa nagasa noli tang otang otang daivung xisang malan tana naxara xara xalapang pana ga togon xematon ngina manmanux aiu riga lovung ta xulitiri gi malan tang daivung riga riga uneng malan tana saxai ina nak vuk noli tang xai tang ga manui ga malan ta bogol o lovung aiu ga xalapangina maiax epux vo gi tat epux egi vagi xanatang aisok malantana tang aisok ga- ga- ga- ga minang lo tang nonolai tari tangina Tangina malan tana ta xai gara nga etok panatang xai la xisang malan tana tang ot naga etok tangtong lo no tong saivung naxara axamus xara xara paga tana ga- ga- ga manmanux ina tat epux lovung egi vili tang aisok lovung malan tana naga po etok apaga tana lo vituana xak etok o giro nak voneng hapai xisang naxara axamus xara xalapang tana tangitol tan daivung.